A zü ka e mna maa wɛɛ da bu na nyo we sa alu nu ãã mɛ yere ba ne a nyanwo nor bee bẽẽ loo e doo ba mɛ ne kɔ maa tɔn dum ɛrɛ gbagba sang sa lo zü onu sira bumɛ biiru uba sor a doo kɔ ããlo dɛɛ e a bee alu e kɔmɛ nee doo woa sa mɛ zuurra ba tɔr kɔ maa muɛ ɛrɛ ba nu asira sa bumɛ büra aba sor m züra loo é sa ɛrɛ züra loo alo dee lo nu yereba mɛ ne bu na nyoue myobee ɛrɛ a sor e zürü sira a nyanwo ama m dap aaloo mɛ sa züri loo lo m sü ɛrɛ nu e kɔ mm ma kɔ lorgo ue m egere bee ibi loo pü sa wɛɛ si ee nee pie sor lo ne kpara mɛ loo lo nua doo kɔ even sor m da muɛ pya nee ale bu letɔn a doowo m da sen-ken lu nee a wa nee a doba a nyan wo sa wa. àà nee sua loo ken kɔ ba a fɛɛrɛ loo lo mua é zü nu e a mɛ yere ba ne bu na nyoue m bee sü bu kaana kaana nyo bee maa bee le nor nu ale doo wo sa tema loo gbag benyie gbee si nu ken m bee gbee sunu àà lo dɛɛ ayi bu mɛ maa bee dee m buɛten ãã loo mɛ sa fɛɛrɛ wo ay lo nu doo kɔ m fɛɛrɛ loo sa ɛrɛ ba ken e m ina ɛrɛ ba ken a bee loo tanga doo m fɛɛrɛ loo m kɔ wa ne kɔ nu ma ken ba zün loo wa mɛ loo baa doo nu a ma ken sa sor büra bu dah mɛ ɛɛ gbee so mɛ nu e gbee si mɛ wɛɛ dana kwa Nua ma ken lu zü nu a yere ba ne m na e bu na nyoue e ba wɛɛ mɛ doba le doo wo mɛ kɔ ɛrɛ ba nu a sira mɛ soso maa su gbene gbag gbag sang yaa bu mɛ m lu nee m züni loo sa fɛɛrɛ loo ɛgere ba nu a sira maa su nua nu e m bua loo wɛɛ su buae nyo nyie sa awɛɛ ne nee tanga mɛ mlu nee m su inu dedén nu sa ɛp tere m sor maa ɛp ba lo nu tere aya mɛ e lu nu e doo kɔ m fɛɛrɛ loo sa sor maa igiten ken sa zü tere sa mɛ sor m seghe sua loo ken aya m muɛ sua kɔ mɛ pie nu mɛ bee yɔr leele sor maa senkàn yü bu na a tɔn nyo a taah sa kaana na le nu e mɛ bee su sang su da. Sor bu mɛ a bee biira but lo m bẽẽ su sang sor dɛɛ lo sor maa bee gbee so nu so lo nua yere ba mɛ kaana kaana nyo bee kɔ pio nee a nyanwo ba amia wɛɛ nɛ ɛnma kere. Kɔ a lu ken m bee leke doo a nyoee but ba naa sua kɔ mɛ maa nɔa nu sa sua pie nu a doo m bee ne nee züra loo sa na yere na kɔ mɛ a büra bu kere ba doo ɛrɛ ba nu ba doo fɛɛrɛloo sa. Ibiloo fü bẽẽ si ee nyone bee na sua kɔ mɛ lorgor mu bae doo e senken lu aanu naale m aba e kpara mɛ sa doo kɔ m doo nu a naa borloo e doo nia ba ãã gbia ɛrɛ ba ken ba tuga doo. Ã ba a bèè wa si wee m züri loo mɛ deden nu ba wɛɛ kere kɔ abüri mɛ bu nee biin mɛ bu taawo m ãã loo mɛ sa suay loo mɛ ken then sor bẽẽ àà dɛɛ aya ken a bara ba yü bu ba muɛ sua kɔ mɛ nee ba wɛɛ kpara ama ken mɛ inu ba wɛɛ kere kɔ o biin me̱ bu mɛ a na yere ma lorgor biira bu loo lo nu aya nee waa aɔɔloo a doo kɔ dɔrna sor ba naa daa na mɛ ɛnma nyone kɔ a lu nu e ɛrɛ ba ken amɛ doo m mɛ doo wa ba mɛ i so dee sang ba bee mɛ su ɛrɛ mɛ m ma dorna bu lo sang lo nu ama nɔa alo zümu a mɛ yere ba ne bu na nyoue kaana kaana. nyo bee mma dana ɛrɛ ba loo kpu gbag gbag sang a yere ba mɛ ne bu nyoue.